Lawƴirde les masiŋ lotoowo, masiŋ o addata ko ndiyam ngulɗam jaw no feewi. Ɗum woni, <hesitation> cuurki mun so hawri e les o, kala ko tuumni, nawora, lawƴa ɗum haa laaɓa cer.